د فرنیچر د دوړو پاکولو یوه ښه طریقه په لاندي ډول ده لومړي تاسی د میکروفیبر څخه استفاده وکړي وروسته یو برس راواخلي د فرنیچر ټول کنجونه پري پاک کړي او تر هغه وروسته یو بل لنده ساپه راواخلي چی پرټوله کوچ یا فرنیچر باندی یی منظمه تیره کړی .ترهغه وروسته به فرنیچر منظم د دړو څخه پاک سی اوتاسی به استفاده تری کوی